په مینه کې قرباني ډېر مهم رول لري. کله چې څوک پریوچا مین سی نو دخپلوغوښتنوتیریږی چی همدی ته قربانی وایی قرباني دا ښيي چې ته د بل د خوشحالۍ لپاره ترخپلوغوښتنو تیریدلای سی خومینه یوازې خبرې نه دي، عمل ته اړتیا لري. قرباني په مینه کی باور زیاتوي. خو قرباني باید له زړه څخه وی